कोरल द्वीप समुद्र को एक महत्वपूर्ण तंत्र होत है। एको समुद्र को एक वर्षावन कहो जात है। काहेकि जो कुल प्रकार के जीवन को आश्रय देत है। एके ऊपर कुल शैवाल और प्लवक लगे होत है। जिन्हे मछलिया खायके खायके और कछुआ खायके अपनो गुजारा करत है। तो समुद्री जीवन के लय एक अच्छो स्थान मानो जात है। एके अंदर मछलिया अंडे देती है और अन्य समुद्री प्राणी बच्चा देत है। एके ऊपर रहे वाले शैवाल और अन्य पादप प्रकाशसंलेशद की क्रिया करके ऑक्सीजन की उत्पादन करात है। कोरल द्वीप समुद्र जीवन की पच्चीस प्रतिशत से ज्यादे प्रजातियाँ को सहारा देत है अपने अंदर। अगर जो सहारा ना दे तो हजारो प्रजातियाँ विलुप्त हुई सकती है। जो जलवायु प्रदूषद और मछलिया के होन वाले ज्यादे शिकार के मारे खतरा में है।